Ireto avy ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny kangoroa: izy ireny dia manana toetra fitiavan-janaka manokana satria n'aiza n'aiza alehany tsy misaraka aminy avokoa iny zanany iny satria izy dia manana paosy kely iray fitoeran-janaka ary afaka mipetraka ao foana ny zanany n'aiza n'aiza toerana alehany.